حاجات لما نتكلم فيها نبتة سعيدة نحب نتكلم عن السفر، نحب نتكلم عن <noise> الطب، نحب نتكلم عن الإستثمار، نحب نتكلم عن الذكريات الجميلة من أيام الطفولة، ونحب نتكلم عن الألعاب الجديمة <hesitation> أي حاجة هيكي حياتية أو تكنولوجية أو فيها إبتكار أو تجدد نحب نتكلم عنها صراحة.